Ela nana'ak a kanu warna yang mana'a terus ndia harus pake warna neme bahan alami atau pewarna makanan, selain ndia harus perhatikan penataan nana'ak a boe ela ana pake garnis untuk ana hapu tampilan yang mana'a no menarik.